Nyowe mukurola kwange ningonza kuba muntu rwiine amagezi muno kusinga omuntu owu bamanyire habwaki, obu okugenda mukiikaro bakagamba ogu omwiisiki niwe asobola kuyamba abakazi kuzaaza, niwe asobola kuzaaza abakazi, ekikuba nikumanyisa nimba ninkozesa amagezi gange agenzaarwa, yes nagebitabo nago nsobola kuba nago ningakozesa, so ekikumanyisa abantu boona abaraijaga mukikaro ekyo nibakaguza abantu abaine amagezi, nibasobola kubarangira owange kandi nsobola kubakloraho kulungi, nsobola kubakoraho kulungi batatungire obuzibu bwoona